Ipuereko. <hesitation> Kua mimbareta oyemboe tu ani isi gui, isi sobre todo omboeta kiraiko jaereta oikota ivipeva kiratako mbae oeka jou vaera, kiraitako jaereta ovae yave tovaiso oyeo pia suguireta, jaeramoko necesario jaereta <hesitation> omboe imisiareta jare imisiareta oikuataviko kirai oyepiareta ivipe oiko rambueve